<noise> Anao moa fa nihina Chocolat Suisse? <noise> Fa nagnandra Frômazy Suisse? Fa nihina Rôsty? <noise> Fa nihina Breswelsy? Fa nihina Alpelmagronen? La mbô tsy nihina an'io anao zany; da soa fa ho fatatsinao fa <noise> zay gny nahandro Suisse? <noise>